Nako nanga nabo manege dewoma luiti madei bolo <noise> okia naga ina ina daene bolo so ijabo manege ngoji kakarnaga manege tocecekosi okia nako okia e toma oto manege ka sibi sibi ta <hesitation> kori oka de toskia uku tos jum uku manege aji nabo uku de nako sibi uwa ka bole bole ma raro so ta kori ta kori manege kaje tostamunuku manege <noise> nagakasi moi manege maromanga o bunga laka bunga laka manege nako wostamunuku nanga kia uku <noise> nanga nabo uku manege kai taiti idudungu lo ma kia ma <hesitation> <noise> nanga aunu manege lo itagi tagi kauwa manege karna ena ja kiaka ngodumu to ja resap oka manege.